الشعر اساسي في كل العصور هو بيبقي عباره <hesitation> هوايه فن <hesitation> شخص-بيهوي حاجه-بيحبها وبيحب يعملها-فا-هو بالنسبالو هو هيعملها في كل الاوقات حتي لو كان الوقت دا بعد فتره-هو مازال بيحب الحاجه دي فا هيستمر فيها